الناس فعلا يقدرون يؤثرون على مصائرهم بقراراتهم وافعالهم بس في اشياء خارج ارادتهم مثل الظروف والمواقف اللي ممكن تواجههم يعني فيه نوع من التوازن بين القدر ولاختيار الشخصي يعني الانسان مخير ومصير كل واحد عنده قدرة على توجيه مسار حياته لكن كل واحد عنده قدر يوجهه بعد القرار.